Oqsillarga boy oziq-ovqatlar kuchliroq bo'lishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, tovuq go'shti, mol go'shti, baliq, tuxum, yong'oq, urug'lar va dukkaklilar mushak o'sishini qo'llab-quvvatlaydi. Sut va sut mahsulotlari ham kalsiy va oqsil bilan suyaklarni mustahkamlaydi.